أظن إني ما راح أكون جيد في وظيفة المبيعات، لأن التعامل مع الزبائن يحتاج مهارات إجتماعية قوية، وأنا أحيانًا أكون خجول ، الضغط لتحقيق الأهداف يمكن يخليني أشعر إني متوتر، وهذا مو بيئتي المفضلة بصراحة، لذلك ما راح أكون جيد في هذه الوظيفة.